Ɔyɛ dzen dɛ ɛbɛkasa wɔ dɔm mu. Ntsi dza mepɛ dɛ edze hyɛ wo ho ase nye dɛ sɛ inya kwan kegyina nyimpa dodow enyim a, mannhwɛ hɔn enyim. Aber biara hwɛ hɔn anan ase anaa ma w'enyi do to wim wɔ ber a enye hɔn rekasa. Ɔnam dɛ enye hɔn enyiwa yɛ anan a, ɔbɛyɛ dzen ama wo dɛ ebotum aka anaa ayɛ dza ɔwɔ dɛ eyɛ wɔ dɔm no mu. Ntsi fa w'enyi kɔ famu anaa ma w'enyi do wɔ sor, ɔno bɔboa wo ma etum ɛnye hɔn akasa na akasa wɔ dɔm mu so yie.